Ell am peli diom nke chi nyebung ke ba wed <hesitation> mkpelo ku ehku pkeal nuybe kanbelle ji inda ku te tie tel nke anel ojur me. <hesitation> Nfar ke helo hena oiyecheng ay jar que ene oduang ke wang a dem tor ara que le baned chom ke bi ade chom nda bu a keep kepang me ya e tor time onele tor a kele chom utie h-fo chi tan tor inle ba ten ji mbe mbe le oshie ke kele ama me ah kunhe ne kel a yen nke nka chi aku chtah A kyu jwo banang ke egba emu mu gbad. a kyu ke kiked a jua ogbuma bato. ba pem. ba pem. ba pem. ba pem. ba pem. buchukwu bu jyi a bua esim a ba kye kiked a koo omu. budu bu jyi atca kese eyen a da ri sare a a fu a a ri sare. a fu kpong achi anyi wo yen ke kikim owo yen akwu bot wo onyicheng wa me. me ki nyin n-tca ke biked mbe n da kyu n jwo bampem. kiked nki mda kyu n rde chuom kiked nki n da kyu n ke bubung ejyi bu da shuu kise nki nang a mu a–kàbé ebung ekabe o. a a dim a da kyu ke kiked nky a–fii ne kiked nki a da dan dim a kabe biem bi binong. a kabe nang ebong chuom. nang kise ke a kwuba biji nang kenbire nke akwu ba re. a danghe kyu ke kiked nke kye. nke onedo o juo oa kyu anye ene. bubong eyen. kishi eyen ki kyu kiked kibonghe.